Tṵṵ mi̱n no̱k ku̱ra shi̱ ko̱dṵṵ mi̱ a be̱e̱ bṵye̱, mi̱ wani̱ yi̱m na bi̱ kakal me̱, ki̱ye̱ nyi̱ nṵm Nyashe̱ro̱ mi̱ wani̱ nyo̱ li̱ma she̱. Na nyi̱ nkwandi̱ dakṵm wu̱rke̱ di̱ kakal me̱ bandi̱r shi̱r wani̱ do̱r su̱lle̱ nyi̱ yi̱ a bṵcci̱n na nyi̱ yidi̱ tan kaa ki̱ye̱rke̱l nye̱ tu̱u̱ makin dang mi̱n tang ka bi̱bu̱n ke̱di̱ bi̱bu̱n mu̱ yang ma ilimi bi̱ bi̱bu̱n mu̱ yang ma ilimi mi wani̱ bi̱ shi̱ mi̱so̱ baa dinne te̱re̱ na nyi maa te̱re̱l rab te̱re̱l bi̱rab na nyi ma nte nyal bu̱tti̱ tanka ka nyaling ke̱l tang ka nyali̱nge̱l me di̱ mi mwal. di mi nywal nma min kura su̱ ko̱du̱she̱ di mi wani̱, nyo lima. Lo̱bto̱k babal <noise> yne̱ shi̱ ma nanshi̱ mi̱ wani̱ yi̱m du̱ mi̱ tang ka̱ bibung shi̱ mi so̱ baba dang tu̱ko̱ ma buti nyi̱ne̱ ni? min dekel takitar mi so din ne tuko̱ na nyima tee ni mwe shi na lo̱l bo̱re̱ di̱ bal mo̱ wani̱ ye̱rke̱l me̱ di̱ mi̱ mwa Bal me̱ wani̱ nyalke̱l me̱ so marya biyo wani kerin kel me shir nai har ki̱ni̱n ko̱ me̱ ko̱ra shi. Tu̱ mi̱ nyo̱ shi̱ li̱mli̱m e̱ lokoci mi̱ a be̱bu̱ ye̱ wani̱ ye̱rke̱l me̱ so̱ du̱ro̱ di̱ ne̱ be̱ ye̱r shi̱ ne̱ so̱ nang be̱bi̱le̱ me̱ di nyi yan daam din a yamba nang fe̱be̱. Ko mi̱ so̱ Baba mung yebu mu̱so̱ yesu di shi daam na be̱bi̱le̱ mo̱ a yamba. Mi̱ wani̱ kura ke̱l tu̱ro̱ mi wani̱ ku̱ra kakal nye̱ wu̱di̱ wani̱ kamke̱l nye di ki̱ye̱ nyi nu̱m chudi̱ di ki̱ye̱ nynum chi̱ndi̱ a kamne chindi̱ wo̱r mi wani nyo̱ li̱ma she mi wani nyo̱ lima she̱ mo fatin nal tu̱ yakal me̱ce̱ ne̱nl me̱ wani̱̱ yang a ti kale̱l wutub tibshe ke a zambuk ti̱bshe̱ ka a gongola di̱ wani̱ tebung ti̱bshe̱ takardako̱, wal ki̱ye̱ kiyede be li̱mbi̱r na be̱ ku̱r di̱ mi̱ wani̱ nomshi dimi ki̱ye̱ fa me̱ be̱ bu̱ye̱ di mi ki̱ye̱ di̱mi̱ nyal dimi nyal shine she mi manke mwi nyal shi, na nanshị na nanshi̱ na di̱n bu̱lo̱ loo balla na taki̱rtar ke̱ki̱n ne̱ she̱ di̱ be̱ mi̱n de̱shi̱ Be̱ mi̱ deshi̱ di mi nag ki̱ye̱, di mi nag ki̱ye̱, di mi nag ki̱ye̱. Na nagshi̱ nyimtin ki̱ye̱ kal shi̱r to namin kura wo mi we nyo li̱mda she swi nswi wo̱ro̱ duwa kama lo fo̱no̱ to̱k na ya a tame̱ di mi wani nyo limdal werembul me̱ nung kunung dine nying kunnung a kam lo̱ nyo̱ng nying ku̱nu̱ng nyi binar na mi na kwagwai ta. Nyal bu̱ti̱ song Talatu e na ko̱llo̱ wu̱ nyal bu̱ti̱ so̱ Laraba na wabi nyal bu̱ti̱ so̱ di̱ Binta to nu̱bu̱ro̱ nyi̱ wani̱ ma ka̱cci̱re̱l do̱ mu̱ye̱ nyi̱ wani̱ do̱ ru̱ng mu̱ye̱ nyi riking buller ne duroko na nying kwang di nubu nyim nyimde tudu a kaminu nye di nyi̱ wani̱ kwi dure nye nyi̱ wani tubun dur na buting na min kura woro di mi wani nyo lima she. Lo̱b nyi̱ wani̱ ma kaccire̱l bo motu nyi̱ wani̱ yang a kam kwene̱ ka a kam wulangye di̱ nya nyi bo mo tu nyi̱ bo mo tu nyi̱ ma a loh duroko to wo̱ro̱ ma kar tu nyi ma a be katting nyi̱ we̱ nyo lima, tu nyi̱ mashe̱ na diyel duro ko di yad a me̱cce̱ di̱ so ku̱ be̱ ku yi̱kar ye̱ daam nenel me yaa a mecce be nyi daa din na min kura woro di mi wani nyo limda she nai be katting wu kiniyē mange ma butin nan shi e̱ na nyin kwandi nyi yan yarinkin a fi kalmo̱ Ka nyi̱ ma daddade̱ ka nyi̱ ma mommode̱, ka na ma bu̱bu̱de̱ bu̱ kwe̱ke̱ nu̱ni̱ng ma di̱ mu̱ kwo̱ na ma nugun wu diyen ma ma bu̱ti̱ nashe̱. Na nyi̱n ma dị nyi̱ yaara to tu̱bse̱ naying yang di na lokoci wu̱ nyi̱ a bekati̱n e̱ nyi̱ wani̱ yang a fi di lo na nyi ya a fii di loh mi wani ka werubul me na nubu she biyo di mi so ko na nye kam di̱lloh ko̱ nye̱ ye ko̱llo̱ na e̱ yamba cha a bu̱n nyi̱ ye nyi so nyi ma tee nubu tang ka nugun so <noise> ku nyo yim marya ko̱ ke̱ wal sho̱ kwad tu nyim de na, nibi we ma shir di ye shi so ko̱ na yamba cha bu fe nyine yar nyine so nte? to nyi wari nyo̱ lima she manke̱ na mwaring mange na te̱ nyi̱ we nyo limdal werumbu, ko̱ nyi̱ fo̱ro̱ dine̱ nyi wani̱ yang tum ne kinu kinal nye na nying chorung tum ne nye̱ di na nyin kam kinal nye nyi yang a fi dakum komal kembu nyi̱ temo bum nyacha nyi temo shel herung nyeme na nyerembku nye nyi temo tami nyi temo kadal nye temo chel makking nyi̱ temo chel wokin le nunye nye̱ walle anta nyi̱ biyo̱ di foro̱ dine nyi wani temo kadal nye bwang tun shir diir <noise> iri n kada she to foro dinne nyi̱ wani ma kalel bewutum yang zambuk nyiwani corun kadal nye irin din iri din she ta nye maa di Ko nyi̱ ya. Yanyi mawe kalle ko, ka nyi̱ yan yang a keltinga ka nyi yang a bwendi nyi yang chowo tum ne̱ nye̱ ny ko kinal nye, nyi nya mabu nangshi kodu ny a be katting nyi wani̱ yan a cho tum wal loh balla ni bi wani mwati kel nye tum le loh balla ka ni̱bi̱ yan mu loh balla di lokoci wu nyi a shenge shenge ni̱bi̱ mwati nyi̱ num tumdi nyi̱ she̱r kar num sher karfe nying cher nyuaba kodu burkune di na nying ya ka kwenedi sai kodu she̱ bu̱r ku̱un fo̱no nyi cha buti ya nyi chowe tum wo̱ro̱ nyi chowe na chuun fo̱no̱ nyi̱ manke̱ nyo̱ chuu̱n she̱, a dure woro nying bekating nyi̱ manke̱ nyo̱ wo̱ro̱ nying be kating ko̱ be̱ nyi̱ de kinashe nyi̱ nye na yamba to me nyo̱ li̱mdal kodu̱ le be̱kating kodu she̱ lim lim. To ni̱bi̱ beto to ka di we din ya a nangji wuko din ya a nangji ya a nangji ya a nangji fu, fo̱no̱ bulto di̱ye̱n ko̱ na nying chubung di nyi̱ wani̱ ku̱ra nyi̱ so dan a bekating ko ko tu nyi̱ng maa de din lim shinum mamu nyo̱ sho̱ wuko̱ din challi mwarim na wuko̱ na nwe na nubu bwang be wutub rab a loh shi ye di na ngwe na bo̱lshi ye cho̱ ke̱l duro̱ dure she di wani̱ beto kenjin a kam kallel be wutub waa burkaloh nibing kal shi so̱ mu ko mung beto kedu mu ko bol nye ko makel mu cho di ni̱bi̱ yang fi shi so ku ya na din letti makel mo di nibi yang kwagi nyiye she Duro dine to nibi mawe tollong he a dur she di nibi be yang nyal shi a kam kalle be wutub to duro ko din mawe tollonghe wu ko yaa a channe duro ma we tollonghe. A kam duro ko to ya letti de mashi na mung letting di be nibi yang kwagi kel ny iyel mo a funnung. Nibi ma fille nagji, Lobtok we na nubu nibin tawe bwar yanne dang nwe na bebi kuma biya bwar yanne, nyall shi so duro ko na duro ko wani bwar yan, nibi nta nyiye she chokung shi na din letti fakal mo mu bwar yanne di nibi yang twal kel mo to fille woro wani mashi dang a beē kating, na nibi mang turo di wani limakin shwi shwi, to dang kuma tu bekakin wani limkel me nyi wani yikar nubu riride, nyi ya ya nyi do shi num muye, ka ya nyi yi̱kar shine na keshi̱ nakin di nyal kel nye di nying yi karkel shiye. Na nying do shi numu muye di wani dokel nye kwandahe ka tuu a takale di kan tee di mun ko na min ko rade nai wani nyo limda she kuma dang ni̱bi manghe maa koro tumbir ka nyem yang tungkel mo a fi ko nyiyer di ka kuttung she nyine di mamu i kuwo yang, ka yan tumkel mo ang be bonnedi mamu kwo yam, mabu na wal bebu̱ dang e bebu kining e koro tumibur din yo̱k kwanshe, ko nubu she̱ dang me me yak kwang she yok kwanshe ko koro tumbur ko dang mabu nagshi na nyi a bekatin dinyi wani̱. Nyi wani nyo limdal tu nyi mashi e̱ kuma we na tu nyi mashi e̱ nyi wani ma chakka na batub, na wutub nyi yang choo tum na cheno nyi cho tum ny, kam kiyakel nye nyi kam kinal nye n kodu din bulo nibi ma kirsimas di to na fiye din chang nyi so nyi yang yo chakka nyi wani, yoh shi a loh duroko bokkode a log duro ko, bokkode a log duro ko, ya yang mwatting kiya ke, nyi mang chelgang me nyi dakkirung nyi dakikkirin nyi yan nyo limda to Tukoro nyi mashi dang murkel dur. To wani beto kel murdur na nying kura woro di diim lim bebu kunun bebi kinung he manghe maa chakka woro fono dang nyi waani maa shi nyi wani nyolel limdl nakin wor she, nyerrumbu nye aa hiiyer umbil nye wa ni chira so ai murdur kwanjin kone wani yirkr kel nye a bekating, wu koro tuu dang nyi mashi a bekating lob <noise> nye nyo limda she, <noise> ang mabunanshe di na nying nkwo duro dinel nye na kanang kanang duro nkolbu di bekating wani murkel dure shiye ya ya yaron <noise> go woro to woro ma mi wani nyo lima she na min kura di mi so bekatinng, dang lim lim fono ko bekating dang bekating lim- lim, fono ko nuba nuba kining kining he manghe mashi nag- shi nubuushe wuko min mil min nyo bondu bebe kumbiya na kwattine we ma we maa chakka Fo̱no̱ nang bu̱llo̱ a ke̱shi̱ tuu̱ ni̱bi̱ nyal shi̱ so̱ peace cup ka so̱n tee̱ di̱ bwe̱ndʉ nubushe̱ maringke̱l chakkal shiye mangshi nka sassalap mangke̱ make̱l, tuu be̱to̱ du̱r <hesitation> dukku̱ke̱l ke̱lle̱ yamba, fo̱no̱ dang be̱kati̱ng a dang shi̱ne̱ she̱ li̱m li̱m, ka nying nya a fɪi̱ chooke̱l tum di̱ na nying nya a fɪi̱ choo̱ tu̱m di nibi nyan ye̱shi̱ so kadi̱ we̱ di̱ sho̱ tu̱m neshe kwangshi̱n.